La kú xen quééso, xa bá queeso kiee’ e la jan ráá’ xa ba queeso kiee0 kuⱥ iⱥⱥ’ e tⱥⱥ e dxó ba lɇ quéeso kiee’ kuⱥ iⱥⱥ’, i xa bá queeso kiee’ xǿ lóó jia’ ba lɇ e jö kö’ e nⱥⱥ ba e jö e kiee’ xǿ lóó i kuⱥ mý fí, jia’ ba lɇ e kiee’ ku xí jö, a jia’ ro’ ree lɇ la köö ii quééso, e llóó ba lɇ e kiee’ kuxí, jötu e kiee’ tá’ ráá’ i jiä’ ga re guá’n ga lɇ la köö ii, la nɇ b’a re lɇ e kiee’ queéso e dse kiaa, sootá’ xé’n wɇɇ lɇ sootá’ jö ‘laátá’ mý óó kiéé’ jötu dse lí xáá’ jö jö mý lɇ quééso e kiee’ kuⱥ iⱥ’ la nɇ re lɇ dse lí e kiee’ kuⱥ iää’.